e cuando kaj saktajek ke'el kiik' che qaq'ab' o cha qaqan e re'en nikunb'al kin kon nimnax richi'iil atz'aam <noise> kiwab' li keek' va kib'antaji kinch'aj pi awa oxigenada ch'ajtaj pi awa oxijgenada kinkoj ya'l sikilta' chiran y ya kichaqajek.